Mun kuring mah sabenerna resep leumpang jauh, utamana lamun tempatna pikaresepeun atawa hawa na seger.

Kuring mah resepna ka honda kusabab pabrikna aya di mana mana.

Di daerah kuring, kaayaan sakola teh lumayan sae sanajan teu sakabehna sampurna.

Kuring mah resep make acuk anu basajan oge nyaman, siga kaos, calana jeans, atawa calana bahan anu henteu kaku.

Numutkeun kuring, kapinteran buatan anu tiasa dipake sapopoe teh mangpaat pisan lamun digunakeun kalayan bener contona tiasa ngabantu diajar, neangan inpormasi leuwih gancang jeung oge nulungan pagawean.

Masarakat tiasa silih paduli jeung gotong royong kanggo ngabantos masarakat anu kakirangan. Contona ku mere bantuan kabutuhan sapopoe siga dahareun, pakean, atawa bantuan dana lamun memang diperlukeun.

Kuring ngaharepkeun di komunitas teh leuwih loba usaha leutik jeung usaha kreatip warga, misalna usaha kuliner, karajinan lokal, atawa usaha jasa.

Henteu sering teuing, tapi sok nyobaan olahraga anu hampang sapertos leumpang atawa sakapeung latihan awak di imah.

Di komunitas kuring sato anu paling sering kapanggih teh nyaeta ucing jeung oge anjing.

Awan di tempat abi mah kaayaanana mendung wae. Aya sapertosna saminggu dua kali osok mendung. Kusabab kitu ahir-ahir ieu osok sering turun hujan.

Abdi mah teu acan kantos ngamaenkeun iinstrumen musikal, kusabab abdi teh teu tiasa kumaha cara ngamaenkeunana.

Pilem atanapi acara TV anu dipikaresep ku abdi nyaeta acara TV ngeunaan edukasi. Upami pilem, abdi mah resep kana pilem sejarah.

Pesta atanapi selebrasi anu ideal saur abdi nyaeta pesta anu tiasa ngabagjakeun rerencangan sareng keluarga arurang.

Abdi mah resep pisan ka warna biru.

Abdi biasana ngalakukeun eta ku nyirian dina kalender atanapi masihan terang ka babaturan yen abdi teh tepang taun di dinten eta.

Tantangan anu disanghareupan ku pangusaha nalika ngamimitian usaha di daerah abdi nyaeta nangtukeun pasar anu tepat sareng sae.

Pagawean anu bakal dipikaresep ku abdi nyaeta pagawean anu aya patalina sareng lalampahan, kusabab abdi mah resep pisan nganjang ka sababaraha hiji tempat

Harepan abdi anu pangbadagna pikeun masa depan nyaeta abdi hoyong ngacapai sagala kabagjaan pikeun diri abdi di masa depan.

Numutkeun abdi, sistem dukungan sosial anu disayogikeun ku pamarentah abdi teh teu acan efektif kusabab masih keneh aya masarakat anu teu acan kadukung sacara merata.

Masalah kasaehatan anu darurat di nagara abdi teh nyaeta pikeun pelayanan kasehatan anu lambat.